To mi waawayno mi warta solel ñanndeere go'o, ndaa mi suɓtay, ndaa miin kam mi suɓtay mi warta poolel, ngam kanngel poolel koo ko yaali-ngel e kala ɓillaaji ɗi kaandaayi sam. Kanngel, asawre maangel ngel nyaamata, ngel haɓdataa e koowa.